لما أوصل بلد چديد أول شي بدي سويه ، إني بسأل عن عاداتهم تقاليدهم الثقافة ، بتعلم لغتهم بشارك في أنشطة تطوعية ، بذهب ل المؤتمرات والندوات وچميع الإنشطة التطوعية ، بحأول إني إنخرط في هذي الحياة بكون عندي ابتسامة بكون شخص اچتماعي وإنخرط مع هذا المچتمع.